Enamba ekuumi eziri hagati ye'kumi nachikumi ziri, ekumi naibiri, ekumi naisatu, ekumi na'munana, abiri naina, abiri namusanju, asatu naitaano, asatu namwenda, ana namusanju, ana'namukaga, atano naina.